<hesitation> Zah tià mitandregny lamozika, <hesitation> kôfa, na hoe kôfa magnagno raha na an-tragno na mandeha de zah tsy miala <hesitation> casque zany hoe tià mitendregny lamozika zany zah satria zah koa tià mihirahira.